Mohammad, nulaaɗo Alla, go'o tinnii panisula Arabiya to ndungu ngu mi inni, sarɗa nde mo wartiri kalifet Sisteme of Government.